glæpastarfsemi er ein alvarlegasta ógn samfélagsins og hættan af henni eykst sífellt að mati greiningardeildar ríkislögreglustjóra varð í dag fyrsta ríki

sem þingfestir mál gegn lyfjafyrirtæki vegna ópíóíða að meðaltali deyja hundrað og þrjátíu Bandaríkjamenn á dag úr ofneyslu slíkra lyfja myndband af sjómönnum sem skáru

sporð af hákarli og slepptu honum hefur farið eins og eldur

sinu á samfélagsmiðlum í dag og vakið mikla reiði viðurlög eru við dýraníði sem þessu hrefnu rak á land við Eiðisgranda í Reykjavík í dag hræið vakti mikla athygli og olli síðdegis óvíst er hvað varð hrefnunni að aldurtila sumarið er talsvert fyrr

á ferðinni í ár en í fyrra og gróður er um þremur vikum á undan því sem venjulegt er grasspretta er svo mikil að garðyrkjumenn hafa vart undan stafar af skipulagðri glæpastarfsemi og er hún alvarlegasta ógnin við íslenskt samfélag að frátöldum náttúruhamförum minnst sjö erlend glæpagengi starfa á landinu og eitt þeirra er afar stórtækt þetta kemur fram í skýrslu greiningardeildar ríkislögreglustjóra glæpahópar frá í það minnsta

sjö þjóðríkjum starfa á Íslandi og einn þeirra stjórnar

hér á landi hópurinn er sagður

hann telur um hundrað manns og efnið sem hann selur er sérlega hreint kókaín þá kemur hópurinn að flestum öngum skipulagðrar glæpastarfsemi hann smyglar inn fíkniefnum hefur öflugt net sölumanna stundar

kemur að innflutningi á erlendum vændiskonum til landsins stundar skattsvik og peningaþvætti vísbendingar lögreglu benda til þess að hópurinn eflist með ári hverju annar hópur sérhæfir sig í innbrotum og þjófnaði enn annar

innflutningi á

þá hefur vændi aukist síðastliðin þrjú ár sem rakið er til skipulagðra glæpahópa sem og smygl á fólki og vinnumansal margir þeirra skipulögðu glæpahópa sem hafa

náð fótfestu á Íslandi koma frá Austur Evrópu frá ríkjum á borð við Pólland

Rúmeníu og Albaníu þá segir í skýrslunni að umfangsmiklir íslenskir fíkniefnasalar flytji inn mikið af sterkum verkjalyfjum aðallega frá Spáni og selji hér á landi oft séu lyfin flutt inn með löglegum hætti en svo seld á svörtum markaði ekkert útlit sé fyrir að þessi starfsemi fari minnkandi heldur þvert á móti

neysla slíkra lyfja svokallaðra ópíóíða hefur kostað fjölda fólks lífið hér á landi undanfarin ár oftast starfa íslensku sjálfstætt en þó kemur fyrir að þeir starfi með þeim erlendu og aðstoði þá á ýmsan hátt lögreglan hefur litla getu til að takast á við skipulagða glæpastarfsemi að mati greiningardeildarinnar hún þurfi oft að forgangsraða verkefnum sem bitni á frumkvæðisvinnu lögreglu við þá er geta eftirlitsstofnana lítil og samstarf þeirra og lögreglu takmarkað réttarhöld hófust í dag yfir lyfjarisanum Johnson

Johnson í Oklahoma þetta er fyrsta ríki Bandaríkjanna sem fer í mál við lyfjafyrirtæki vegna sölu

og markaðssetningar ópíóíða en yfir tvö þúsund viðlíka málsóknir eru í undirbúningi vestra leiðir málsóknina með stuðningi margra sem misst hafa einhvern nákominn úr ofneyslu ópíóíða

ofneyslu ópíóíða undir skilgreininguna á

en einnig ýmis lyfseðilsskyld lyf á borð við

málsóknin byggist meðal annars á því að með óábyrgri markaðssetningu á gríðarlega ávanabindandi efnum þar sem lítið hafi verið gert úr skaðsemi þeirra beri lyfjafyrirtækin mikla ábyrgð á ópíóíðafaraldrinum í Bandaríkjunum en vegna hans hefur forseti Bandaríkjanna lýst yfir neyðarástandi það eru rétt um tvö ár síðan

höfðaði mál gegn þremur lyfjafyrirtækjum fyrir hönd

greiddi ríkinu rúma þrjátíu og þrjá milljarða íslenskra króna í skaðabætur samkomulag náðist svo á sunnudag við Teva Pharmaceuticals sem keypti íslenska lyfjafyrirtækið Actavis árið tvö þúsund og sextán um greiðslur til ríkisins upp á á ellefta milljarð íslenskra króna þriðja fyrirtækið er svo Johnson

það mál var þingfest í dag talsmenn fyrirtækisins hafna alfarið þótt sé fyrsta ríkið í Bandaríkjunum sem fer í mál við

vegna ópíóíða eru fleiri en tvö þúsund viðlíka málsóknir í gangi gegn lyfjafyrirtækjum víðsvegar um Bandaríkin

að nýta sektargreiðslur lyfjafyrirtækjanna til að stemma stigu við

sjómenn sem dreifðu

á samfélagsmiðlum myndbandi af því þegar þeir skáru sporð af hákarli gætu átt yfir höfði sér sekt eða fangelsisvist dýralæknir hjá Matvælastofnun segir margt benda til að lög um meðferð á dýrum hafi verið margbrotin með verknaðinum sjómennirnir voru í áhöfn á skipinu s h sextíu og fimm en skipið er gert út af Snæfelli h f á myndbandinu sést hákarlinn hanga á sporðinum í reipi þar til einn skipverja sker sporðinn og hann syndir sporðlaus í burtu eins og flestum þá hryllir mér við að sjá svona myndir

sé að þjást þá get ég huggað fólk með því að dýrið þjáist líklegast

líffræðilega bendir bendir ekkert til þess að

þjáist per

líklegt að hann drepist á endanum en það gæti tekið einhverjar vikur Þóra Jóhanna Jónasdóttir dýralæknir dýravelferðar hjá MAST segir að við fyrstu sýn bendi margt til að lög um meðferð dýra hafi verið brotin en málið er nú til rannsóknar hjá stofnuninni samkvæmt lögum skal aflífun dýra vera með skjótum og hætti án óþarfa þjáninga bannað er að misbjóða og eða aflífa dýr til skemmtunar MAST hefur heimild til að beita stjórnvaldssektum allt að milljón við brot á lögum um meðferð dýra þá hefur stofnunin heimild til að vísa málinu til lögreglu til refsiábyrgðar viðurlög við brotum sem geta verið allt að eins árs fangelsi á heimasíðu MAST er

þar sem hægt er að koma með ábendingar undir nafni eða nafnlaust ef grunur leikur um illa meðferð á dýrum

sendi frá sér yfirlýsingu síðdegis þar sem verknaður skipverjanna er fordæmdur og tilkynnt að þeim hafi verið sagt upp störfum Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra vonast til þess að með auknu samstarfi stjórnvalda og atvinnulífsins megi draga verulega úr losun gróðurhúsalofttegunda á næstu árum og ná kolefnishlutleysi fyrir árið tvö þúsund og fjörutíu samkomulag um nýjan samstarfsvettvang um loftslagsmál var undirritað í dag fjögur ráðuneyti sjö hagsmunasamtök og fjöldi fyrirtækja standa að sem var stofnaður formlega í ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu helstu markmiðin eru að bæta árangur Íslands í loftslagsmálum en hins vegar er það að stjórnvöld og atvinnulíf vinni saman að aðgerðum til að ná okkar sameiginlega markmiði um kolefnishlutlaust Ísland tvö þúsund og fjörutíu og það liggur fyrir að því markmiði verður ekki náð nema með þátttöku atvinnulífsins þannig að ég fagna því að við séum á þessum stað í dag að vera formlega að hefja samstarf um það hvernig við getum horft til framtíðar í aðgerðum til að bregðast við loftslagsbreytingum einnig verður horft til verkefna sem byggjast á grænum lausnum byggt upp heilmikið hugvit sem að tengist loftslagsmálum þekking á jarðvarmavirkjunum það eru hugbúnaðarlausnir sem að hjálpa til við að draga úr losun og aðrar tæknilausnir grænar lausnir og við getum

þessum lausnum út til að hjálpa öðrum þjóðum að ná sínum markmiðum ég held líka að í þessu felist tækifæri fyrir atvinnulífið því heimurinn er að breytast og fólk er að horfa til þess hvernig hvað fyrirtæki eru að gera á þessu sviði og ég held að það sé mikilvægt að íslensk fyrirtæki og íslenskt atvinnulíf grípi þann bolta hingað er kominn Guðmundur Ingi Guðbrandsson umhverfisráðherra ríkisstjórnin hefur

sett sér það markmið að ná kolefnishlutleysi fyrir árið tvö þúsund og fjörutíu hvað

vinna að afmörkuðum verkefnum mengun og umhverfismál tengja Ísraelsmenn og Palestínumenn órjúfanlegum böndum segir stjórnandi umhverfissamtaka sem starfa aukið samstarf sé bráðnauðsynlegt og gæti gefið fyrirheit um að hægt verði að byggja upp traust að nýju þetta er Gaza ströndin þar sem um tvær milljónir búa nánast innilokaðir við mjög erfiðar aðstæður það er ekki eina vandamál þessa fólks það leiddi til þess að flutningur byggingarefna sem hefur leitt til þess að ísraelskir stjórnmálamenn þar á meðal Netanyahu forsætisráðherra styðja nú byggingu stórrar

segir Bromberg sem stýrir starfi EcoPeace í Ísrael samtaka sem berjast fyrir aukinni umhverfisvitund stjórnvalda í Ísrael Palestínu og Jórdaníu og benda á nauðsyn þess að vinna saman

orkupakkann er komið út fyrir öll velsæmismörk segir þingflokksformaður Vinstri grænna staðan sé afleit formaður Miðflokksins segir að umræðan snúist um efnisatriði og sé því ekki málþóf hins vegar vanti svör stuðningsmanna orkupakkans síðari umræða um þriðja orkupakkann stóð á Alþingi til tæplega sex í morgun og var svo framhaldið á þingfundi sem hófst hálf ellefu nánast eingöngu þingmenn Miðflokksins taka þátt í

umræðunni en þeir vilja fresta málinu og vísa því aftur til sameiginlegu e e s nefndarinnar flokkur fólksins leggst einnig gegn þriðja orkupakkanum en segir að nú sé nóg komið mörg mikilvægari mál bíði afgreiðslu þingsins það þýðir ekki í nafni lýðræðis að láta lítinn minnihluta haga sér eins og við höfum þurft að þola hér allan þennan tíma og finna í rauninni hef ég ekki upplifað neitt annað í minni tilfinningu heldur en ofbeldi og vanlíðan yfir því að geta ekki sinnt þeim störfum sem ég var hér kosin til þess að fylgja umræðan hefur staðið í vel yfir hundrað klukkustundir og þar af hafa Miðflokksmenn talað í vel yfir níutíu klukkutíma forseti Alþingis tilkynnti við upphaf þingfundar

að starfsáætlun þingsins hefði verið felld úr gildi og því ljóst að þingið mun starfa fram á sumar er nú spurning hvort að það sé hægt að skilgreina þetta sem málþóf annars vegar í ljósi þess að við erum raunverulega að tala um málið efnisatriði þess og kryfja þau og hitt er

við erum ekki að biðja um neitt fyrir það að hætta eins og menn gera jafnan í málþófi Sigmundur Davíð segir að Miðflokksfólk muni tala áfram á meðan engin svör berist og kryfja málin sjálf þetta er náttúrulega afleit staða ég held að við getum öll verið sammála um það að þetta málþóf

Miðflokksmanna er komið út yfir öll velsæmismörk og stöðvar hér framgang eðlilegrar

vinnu í þinginu ekki til sóma og heldur ekki þeim

almenningur þarf meiri fræðslu og tíma til að kynna sér þriðja orkupakkann ef marka má orð gangandi vegfarenda sem fréttastofa tók

í miðbæ Reykjavíkur í dag nú hefur verið mikið rætt um þriðja orkupakkann veistu um hvað þriðji orkupakkinn snýst nei pínu glóru en

þetta snýst um viðskiptasamninga sem við erum aðilar að og já okkur er sagt að

ekki þá getur það skert möguleika okkar í öðrum viðskiptum

eitthvað svoleiðis en ég bara átta mig ekki alveg á því hvers vegna við eigum að hlýða

dálítið þreytt umræða ég viðurkenni það en maður er líka stoltur af okkar auðlindum og manni finnst

dálítið hættulegt að fara að selja þær án þess að vera einhver sérfræðingur í þessum málum en manni þykir vænt um okkar auðlindir ég hef nákvæmlega engar áhyggjur af því ekki nokkrar finnst þér almenningur þurfa meiri fræðslu um orkupakkann já ég var að flytja sjálf erlendis frá þannig núna þegar þú ert að spyrja mig þá ætla ég

að fara beint að kynna mér þetta ég veit það ég held bara að þessir menn sem við kusum til að ráða þessu eigi að ráða þessu og ég trúi því að þeir séu að gera eitthvað sem er okkur til góða ég held jafnvel að það sé þannig að almenningur viti

nógu vel um það en það virðist vera að almenningsálitið sé

sé á móti því þó að meirihluti þingsins sé með þessu vildir fá meiri fræðslu meiri umræðu

já og kannski bara beina umræðunni til almennings ekki endalaust vera að rífast sín á milli og eitthvað sem fólk nennir ekki að fylgjast með já ég hef séð lögfræðinga og dómara í þessu landi sem ég ber mikla virðingu fyrir og tel lögspekinga þeir hafa

síðustu sólarhringum þeir telja til dæmis að það sem forsætisráðherra segir að þetta með að þingið muni alltaf verða þeir sem ákveði þetta með sæstrenginn hverjir stærðarinnar hrefnu rak á land við

Eiðisgranda í Reykjavík í dag hvalrekar eru fátíðir á höfuðborgarsvæðinu enda vakti hræið mikla athygli

lagði af því þetta er sem sagt hrefna

svona útblásið tungan það er bara tungan er svo sérstök í

áberandi á henni þetta er kvendýr það eru engir engir áverkar sem að maður sér heilbrigðiseftirlit Umhverfisstofnun Hafrannsóknastofnun og lögregla sjá um að taka sýni

rannsaka fjarlægja og urða hræin þegar hvalreki verður varasamt getur verið að vera nálægt

þegar það er útblásið því það getur sprungið í meltingarveginum er bakteríur sem geta auðveldlega borist í menn og valdið sjúkdómum

í sjónum og hver er að passa upp

að enginn snerti hann mér finnst hann vera sprunginn eða eitthvað þannig hann rakst á land eða eitthvað kannski rakst hann á stóran stein við erum svolítið hræddir um að hann springi meira víða á landinu hefur grasspretta ekki

í áratugi gras og gróður allur er þremur vikum fyrr á ferðinni en að jafnaði

í fyrra golfvellir opnuðu fyrr í ár en oft áður og margfalt fleiri hringir hafa nú verið spilaðir á flestum völlum en á sama

tíma og í fyrra þegar kuldi og rok einkenndi veðurfarið korpuvöllur er að jafnaði sleginn einu sinni til tvisvar sinnum í viku en frá því að hann opnaði í vor hefur hann verið sleginn þrisvar til fjórum sinnum í viku

segir völlinn hafa verið gulan á þessum tíma

þeir sem reka

hafa vart undan við að svara hringingum frá viðskiptavinum í áskrift sem líst ekkert á biðukollurnar í görðum

það er allt bara þremur vikum á undan það er bara brjálað að gera í þessu gjörsamlega brjálað

ég held að það myndi ekkert saka

tvö þrjú fyrirtæki í viðbót sem gætu sinnt einhverju

bændur eru sums staðar farnir að slá en fyrsti sláttur í fyrra

upp úr miðjum júní það er allt allt á undan áætlun við gátum klippt miklu lengur í fyrra

meira af veðri Alma Ómarsdóttir er á Veðurstofuhæð Alma er útlit fyrir að þessi blíða hér suðvestanlands haldi áfram

var mikil úrkoma

í Kastljósi í kvöld verður fjallað um nýútkomna bók um ris og fall flugfélagsins WOW

lögregluyfirvöld á Spáni rannsaka nú veðmálasvindl og hagræðingu úrslita í efstu tveimur deildum karla í fótbolta þar í landi

glæpastarfsemi er ein alvarlegasta ógn samfélagsins og hættan af henni eykst sífellt að mati greiningardeildar ríkislögreglustjóra varð í dag fyrsta ríki

sem þingfestir mál gegn lyfjafyrirtæki vegna ópíóíða að meðaltali deyja hundrað og þrjátíu Bandaríkjamenn á dag úr ofneyslu slíkra lyfja myndband af sjómönnum sem

skáru sporð af hákarli og slepptu

hefur farið eins og eldur um sinu á samfélagsmiðlum í dag og vakið mikla reiði viðurlög eru við dýraníði sem þessu hrefnu rak á land við Eiðisgranda í Reykjavík í dag hræið vakti mikla athygli og olli síðdegis óvíst er hvað varð hrefnunni að aldurtila næstu fréttir okkar eru klukkan tíu í kvöld bæði hér í sjónvarpinu og

útvarpinu á vefnum okkar er alltaf fréttatími allan sólarhringinn veriði sæl